Tsy tsy eky e, aminah malôha possible hoe mitombogna izy koà ôhatra mandre fanapahan-kevitry mety avy ake koa hiken'ôlo jiaby fô matetiky koa fa misy fanapahan-kevitry resigny tsy maintsy misy ôlo tsy magneky fô, tsy maintsy misy ôlo tsy tsy miombon-kevitra amin'igny fô fa izy koà fa zegny ny marimaritra iresigna de marimaritra iresigna le atô.